सन्ति सबद सुन के हाम्रा कथी याद आबाइया दिमाग मे आगर ई दुनिया भर के जतन दिमाग मतलब समस्या सब बा न । उ एउटा चीज से संता होई सन्ति से आगर दिमाग संता कर के कॉनो काम कर्म न उ काम कैशऊ कर के निमन होई । ऊहएलगी कहियों वी हर्बरी गरबर हर्बरी मे गरबारी होजई ऊहएलगी कहियों वी हर्बरी न करएके चाही । संता दिमाग से कॉनो काम कर्म त मज़ा से अपनेके काम सफल होई आराम से जाईऊ काम ऊहएलगी कहियों वी हर्बरी कहियों बी न क्रम । सन्ति के अपने किसियों योगा करू बैठ के सबेरे सबेरे कित धर्म मे जाऊ जैसे ओमसन्ति आईसंका आईसंका चीज सब मे जाम त । उजना अपनेके संता वता वरुण मे सन्ति मिली उजान बैठ के टंक धाम धमरीं कर्म न मज़ा से अपने के दिमाग ठाऊ मे आई । ठाऊ मे आयल से उ अपने दिमाग काम करे लागि सन्ति सबद्ध बहुत किसियों निमन करैया देह के लागि ।